Je lui proposerai de, euh, se relaxer quelques minutes de la manière suivante : il s'allonge confortablement, sans croiser ni les jambes ni les bras, et , euh, il se concentre sur sa respiration en faisant le vide. Il s'agit d'inspirer profondément et d'expirer lentement le plus longtemps possible en visualisant le trajet de l'air à l'intérieur de son corps.